Ba ɲubeza sin ba han ba ɲubeza sin a mɛ yawe ɲufenu twa ro jefenu a mu sin mɛna abe jefenu oyi a jefenu o dama vɛ fepɛ o le he a vɛ ba farafina tun a vɛ ba tubara tun a vɛ ba shiniwara tun jefenu we voyaze ma tete lo we mi be cururu a to a mɛ ya we jefenu a bun ya sin mɛna mu